पोलैंड हर जानल जाथे ज्यादातर अपन खाना। म मटन इस्तेमाल करे के कारण। पोलैंड के अगर हमन बात करब तो ओकर में आ जाथे। सुअर के मांस, मुर्ग़ा, पैरोगी अउ कटलेट। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।